Fomba fototra hita amin'ny bisikleta an de: gidôgna, de cadrenazy a, de pédale, frein, de ireo zany de miaraka, ireny an ambangovangony hita aminanzy: misy laroa koà aminanzy, misy rayon aminanjy, raha vô misy raika foana banga de sy mandeh bisikleta fa miaraka daholo i fiasan'izy retraretra de miaraka aby si.